Agar bir yil davomida nonushta tushlik va kechki ovqatni o'tkazib yuborishga to'g'ri kelsa men kechki ovqatni o'tkazib yuborgan bo'lardim. Chunki nonushta bu inson sa'lomatligi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Tushlik ham bu judayam kuchli ozuqaviy yordam beradi inson tanasi uchun. Lekin kechki ovqatni yemagan bo'lardim chunki kechki ovqat bu hazm bo'lishi mumkin bo'lgan eng og'ir ovqatlardan biri hisoblanadi va buni o'rniga men salat va meva yeyishni tarz qilgan bo'lardim.